Takaye tehílonta kaxo te kuno kukoxolo, tunguaxu nu'ú refri or ta'a´kuijan xa'a telujan hí, initexhi kinilonña hí ña ñakol tuye yukukul, kaladaño ixhi nuná kuexo xé nana kuño de cuchi janxhi na'a kukuexhi tovaité alujan kui yata kayukun takai nanitexhi kiledoiña hí.